انا نشات فى مصر فى محافظة القاهره بالتحديد فمنطقة عين شمس كان الوضع جميل جدا وكانت الدنيا هاديه وكان عندى اصحاب كتير هناك وكان عندى قرايب كتير هناك كل قرايبى موجودين هناك بروحلهم من وقت للتانى و بعد معاهم وبنخرج سوا كنت بحب جدا القعده معاهم و كنا بنخرج سوا دايما زمان و فيه طبعا ذكريات فدماغى عمرى مهنساها معاهم <noise>